Fermentatsiya jarayonining oziq-ovqat va ichimliklarga ta'siri judayam katta. Albatta, bu jarayon dastlab uch xil bo'ladi. Misol uchun: alkagolli fermentatsiya bor. Bu turdagi fermentatsiya odatda shakarni, misol uchun, glyukozani alkagolga birinchi navbatda etanolga va karbonat angidridga aylantirishni o'z ichiga oladi. <hesitation> U pivo, sharob va spirtli ichimliklar kabi alkogolli ichimliklar ish- ishlab chiqarishda judayam keng qo'llaniladi. <hesitation> Xamirturishlar spir-spirtli fermantatsiya uchun mas'ul bo'lgan asosiy mikroorganizmlar ham hisoblanadi. Va sut kislotasi fermentatsiyasi bor. Sut kislotasi fermentatsiyasi shakarni, asosan, laktozani sut kislotasiga aylantirish bilan shug'ullanadi, odatda, yogurt, pishloq, smetana kabi sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi.